sarren chacharekhof iyoo dhothaa chacharekho kaam birra fudhetha anan yedhe afadhli sarren fudhedha maaana sarethin woanin akhasun wonsun hinfudhin yedhun hinfuthuu ammothu dhothan naaam dhothar hamaa hinjiruu dhothan wonin hinnyan hinjirtuu wonin hinnyane sodh challah sunen ishit khuraa ammo wonn dhudhu hii hakkha woyya hinnyatha woyya sirra uuuraaaah miin khasit udhaa chaafuu hamaa afadhalin sarren dhidhit horeeno suunit cholea